Ñamaerambueve mati i iguipe oiko kiareta yave kiraipako <noise> oiko reta jetako amogueretaipuereta ivi <noise> iguirupi oiko yaiporumakokua tecnología oimemakoyandepuerevaera i iguipe teta ipuere <noise> oyeapo kuae ivate oyeapo rami ñanoivi opaete mbae ivipe ñanoivae yandepuerevi yaraja <noise> ivikoti